हमिनके गाउँ घर होगेल चाहे सहर बजार होगेल सभेमे कथी बा त समाज बा विना समाजके आदमी नरहकयै । हमिनके जहाँ भी रहु समाज चाहि काहेकी कैसको सुख दुख मे समाज नरही तँ हमीनके मद्दत नहोइ । काहेकी हमिनके सरसँगके लागि होगेल चाहे हमिनके कौनो काम करेके लागि हमिनके समाज चाहि । काहे कि आदमी एकले अपन जिवन नवितासकैता । हमिनके अपन जिवन विताएला चाहे रहेला, हमिनके कथी चाही त । समाजसे चाहि कौनो काम करेला, कौनो जंगजुत करेला चाहे हमिनके कौनो अफिसके काम करेला चाहे कौनो कार्यालयने उसब काम करेला चाहे यैसनका कौनो गाउँघरमे विकास करेके बा, सब समाजहि चाहि काहे कि समाज विना कौनो काम सफल होइ न सकैता । काहे कि एगो लठी चाहे, दशगो लठीमे तँ फरक बा । औसने हमिनके समाजविना आदमी रहिन सकैता । जैसे कि जनावने त समाज रहैयै त हमैनके त आदमी बारी, उहीसे हमिनको लागि समाज बहुत जरुरी बा । समाजेसे समिनके कौनो काम सफल हाइये । कौनो काम मात्र बाकी, हमीनके एकेले कर सकैसी । लेकिन जहाँ तक हम देखैसि, समाज से, हमिनके कौनो काम सफल करैसी या सफ होये ।